ඉල්ලක සපුරා ගැනීමේදී <hesitation> ඉවසීමේ කාර්යභාරය <hesitation> කියන කොටස <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණය. <hesitation> යම්කිසි ඉලක්කයකට <hesitation> ගමන් කරනවා නම් කවුරු හරි <hesitation> <noise> ඒ ඉලක්කයට <hesitation> ළඟා වන තෙක් <hesitation> ඒ ඉලක්කය <hesitation> සාක්ෂාත් කර ගන්න තෙක් <hesitation> ඉවසීම කියන ගුණය ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> ඔහුට ඒ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඉවසීමක් නැති කෙනා <hesitation> මගදී ඒ ඉලක්කය <hesitation> අත ඇරලා <hesitation> දාන්න පුළුවන්. එතකොට <hesitation> තමන්ට අවශ්‍ය කරන දේ ළඟා කරගන්නා තෙක් <hesitation> ඒ ගැනම සිතමින් <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරමින් <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් සටන් කරමින් <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරමින් <hesitation> ඉවසා <hesitation> දරාගෙන සිටීම <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් ගතවන කාලය <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් ගත වන මිළ මුදල් <hesitation> ඒ වෙනුවෙන් ගත වන මානසික පීඩනය <hesitation> වෙනුවෙන් ගත වන ශාරීරික <noise> ශක්තිය <noise> <hesitation> ඒ සියලු දේ සම්බන්ධවම <hesitation> ඉවසා දරාගෙන සිටින්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තමන්ගේ ඉලක්ක වෙතට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා <hesitation> ඉලක්ක සාක්ෂාත් කරගැනීමේදී සපුරා ගැනීමේදී ඉවසීමේ කාර්යභාරය තමයි <hesitation> ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ.